Pǝdlǝm cipyi, wa mpǝmpa gyiw kyi shi, wa tsǝghǝtǝghǝ swu shi nǝ mbwa ɗa yamwi dzǝgha dǝghǝ yamwi zhai mbwa hwa ghui nǝ mbwa taw swi. Má gha gwi taw swu mma na mi wa thlǝnǝ shi kuma gha na nǝ gha mǝlǝ pǝdlǝm ma, ko tsǝw mbǝ makaranta, wa ˈyashigha tsǝw mbǝ makaranta, mi wa kǝlasǝ shi kǝla zhi na, nǝya thli nǝya tsǝw pǝdlǝmi, nǝya tsǝw ggyi kǝlasǝ ya nǝ ya mma sǝghǝ nǝya mma gha sǝghǝ mǝlǝ thlǝni pǝdlǝmi nǝ ya ma gha sǝghǝ mǝlǝ thlǝnǝ panai ya pǝdlǝmǝ, mi taw swi nǝya tarafa ma gyi tarafa mbwi nǝ nǝya tsǝtsǝmǝ ˈyaghwi nǝ mbwa tsǝghǝtǝghǝ ma mbwa gwi tsǝtsǝmǝ ˈyaghwi wa gwi tsǝghǝtǝghǝ nǝ mbwa mpǝnyi vǝ, ma mbwa gwi mpǝnyi vǝ mma nǝ mbwa nǝ ɗalaiwara rǝ mbwa janga kimbǝ makaranta. Má mbwa gwi ninta mma wa mǝlǝ swa zǝmǝ shi na kwatǝgharǝ nǝ mbwa mma ta ɗai daw ko dafa nǝ mbwa ta. Mi wa ɗaya dlanǝvǝ mma ka mban ta nǝ mbwa ɗa rǝ dafa ra dla. Ni zha ngga vǝzhi gutan nǝ zha wa mbwa gwi. Wa nontǝ thlǝnǝ shi mma nai mbwa mma mǝlǝ ko ka ˈyashighǝ nǝ mbwa naghǝ, nǝ hya tsǝghǝtǝghǝ yinǝfoma hyi nǝ hya mpǝnyivǝ, nǝ hya zǝmǝ swa zǝmǝ nǝ hya dlarǝ mbǝ makaranta. Wa na ƙhǝi zhi kha mma, wa mbwagula thlǝnǝ shi daw-daw nai mbwa mǝlǝ, na nggyi nggyihwi ˈyi mpa gyi kyi cighǝ nǝ mbwa gugughǝntǝghǝ, nǝ mbwa mǝlǝntǝghǝ duk pwa ndza bǝbǝrǝ rǝ nǝmbwa gugughǝntǝghǝ, mbwa dlǝra nǝ ɗyaw ɓa mma mimwa pawa shi nai gha sǝghǝ nǝ sǝghǝ kwa miya thlǝnǝ ka mnba tsǝghǝtǝghǝ nǝ mbwa ɗa nǝ za gudlyivǝ. Má za gudlyivǝ na ka mban nǝ ndwa ɗa nǝ ndwa fai kwa bǝlǝ. Wa mbwagula thlǝnǝ shi mma nai ndwa tsǝrǝvǝ mǝlǝ har naisha ƙha. Mi wa ɗai shi na taw ndu ko pǝdlǝmi, ko pa ƙha nǝ ndwa mǝlǝ ko tǝmatǝrǝ ƙha nǝ mbwa sarǝ nǝ mbwa mǝlǝ nontǝ ɗai pǝdlǝm ƙha nǝ mbwa mma mǝlǝ nontǝ na mma tsǝw kwa miya thlǝnǝ pǝdlǝmǝ, ƙha nǝ mbwa mma mǝlǝ ko nama mbǝ vǝzhi nǝ mbwa mǝlǝ, ƙha thlǝnai maiya mǝlǝ mbǝ ghyi kimbǝ ko wanai yakai mbwa tsǝw kwa miya thlǝn rǝ ko makaranta ƙha nǝ mbwa mǝlǝ sai nǝ mbwa kya swa zǝmǝ nǝ mbwa twa ka ˈyashighǝ kwa filasǝ nǝ hya tsǝw mbǝ makaranta nǝ. Wa mbwagula swi shi mma nai ndwa mǝlǝ naisha pa tsǝtsǝghǝ pawa, wa ndwa mbanǝ kǝlǝ kǝlǝ ko nama mbǝ pawa ndza ɗy rǝ nǝ mbǝ ghyi ndwa dlǝra pawa mbǝ ghyi nǝ ɗyaw ko ngga ˈyashighǝ, ko nanga ka mban fǝ nǝ ndwa ɗa nǝ ndwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ nǝ ndwa ndǝndangǝ rǝ na ƙhǝ zhi kha ghǝzǝ na mǝla ndwi pǝdlǝmǝ wa mbwagula swu shi ƙha har nai sha mma pa nlu gha dlǝdlǝɓǝ wsa ˈyashighǝ mbǝ ghyi nǝ hya sǝghǝ mbǝ makaranta nai mbwa vǝla ghǝtǝn mbǝ makaranta na mi ghǝtǝni shirǝw na ka mban vala ghǝtǝn nǝ gha ɗa nǝ gha mǝla ghǝtǝn mbǝ ghyi nǝ hya thlarǝ mbǝ makaranta. Ko panai mbwa nwa ka ghǝtǝnǝ nǝ hya tsǝw mǝlǝ mbǝ ghyi ghǝtǝnǝ ngwinanǝw ko ghunǝ tǝinanǝw nǝ ghuna thlarǝ mbǝ makaranta mi wa ndu mbǝ ghyi na wa ndwa sǝghǝ mbǝ nangai makaranta na mban mǝlǝ nǝ ndwa ɗa ka ˈyashighǝ nǝ ˈyashigha mǝlǝ. Wa mbwagula thlǝnǝ shi mma har naisha. Nara tsǝrǝvǝ nǝ ndwa mǝlǝ mbǝ ghyi, nǝ gha ɗa yamwi sǝghǝ kwa dǝghǝ yamwi shi dzǝgha dǝghǝ yamwi, wa tsǝtsǝghǝswi shi. Mǝ wa ndwa kumanǝ ndwa vala maá na to ka mbana nuyi nǝ mbwa ɗa ghǝtǝn pa yaushǝ ma wa hya tlǝr mbǝ makaranta na ka mbana nuǝ nu mbwa ɗa ghǝtǝn nǝ hya fǝǝ yawuyǝ nǝ tsǝtsǝghǝ nǝ mbwa nua ghǝtǝn nǝ hya pagukǝ nǝ hya tlǝr mbǝ makaranta wa na ghǝzǝshǝ ma har nǝshǝ mǝ wa sǝ tlǝn shǝ kimbǝ daliwarǝ mbwa vǝla ndwa kimɓǝ makaranta nǝ ndwangǝ jaga nǝ ndwangǝ sǝghǝ tsǝtsafǝ sarǝ mbwa vala kimbǝ makaranta saboda ci mbwǝ tsu yuw kalagha pǝdlǝma swa ra mbwa dlǝdlǝɓa ndwangǝ mbǝ makaranta ghǝzǝ gha nǝ shǝ shǝrya kimbǝ swa ra kamata nǝ mnwa mǝlǝ ghǝyǝ kǝnan kimbǝ nanayǝ nja miyǝ mbwara kǝl zhǝdlyǝ pǝdlim mma nǝ ndwa mǝl bwahyi ma ndwara tlǝr pǝdlim wa mbana gǝgi ˈyatǝghum pǝdlim panǝ mǝl tlǝ mǝl gha kikya kimbǝ va mǝla nu wunǝ mbwa mbǝ ghyi kikya iwulifǝnu tughǝ duduw ka mbana fǝ nda ɗa gǝgi kǝk ˈyatǝghum mma nǝ to tlǝn ndwa mǝl pǝdlim nǝ ta zhǝ ndwa gǝvǝ mǝl tlǝn ra tsǝrǝvǝ pǝdlǝm mma ma zyǝ ndwa jǝgha wurǝgi nǝ kla nja gǝgirǝ ˈyatǝghum pǝdlǝm nǝ nja yi nǝ ndǝlǝ kimbǝ swa mǝl ndwǝ kikya kimbǝ vǝzhǝ har nǝ tara mǝlvǝ nǝ ta tlǝn ra tsǝrǝvǝ nǝ ndwa mǝl pǝdlǝm zyǝ iyǝ mbwa tsu kwa miya tlǝna gwmanati mma ka tsu nǝ nda ɗa ko dlǝdlǝɓǝ swǝ ka yaushǝ, Ko tsu mbǝ tlǝn <hesitation> nǝma nǝ nda mbana mǝl wa nda mbana mǝl pǝdlǝm kha mbana mbana tsu nǝ ndwa ɗa nǝ ndwa gyi nǝ ghǝzǝ mɓǝ ghyi mǝ nda mǝl jaga nji mma ka mbana mǝl jaga nǝ nda tsu mɓǝ makarata mma ka mbana mǝl jaga nǝ nda nǝ nda tsu mɓǝ makarata mma yakiya mǝlvǝ nǝ sǝghǝ mɓǝ ghyi na ambana sǝghǝ mɓǝ ghyi nǝ nda ɗa nǝ nda mǝl tlǝn ra tsǝrǝvǝ paghǝyǝ mǝyǝ mbwa ra kǝlǝ zhadlyi wa tlǝn shǝ bwahyi nǝ gha mbana mǝl kimɓǝ ghyi nǝ gha tlǝr kwa miya tlǝn nǝ gha mǝlǝ ko tlǝna jaga ko tlǝn makarata panǝgyǝ tsu dlǝdlǝɓǝ jaga kirǝ pangǝ mǝ wa tlǝn shǝ nǝ mbwa vǝl ghǝnyǝ mɓǝ makarata mǝl mma nǝ ghǝnyǝ sǝghǝ pazǝ ɗaliwara nyi nǝ nyi jaga nǝ ghǝnyǝ dlǝdlǝbǝ swa kirǝ wa ngga yaushǝ shǝ mma har nǝsha mma yaughǝ tlǝr mɓǝ makarata ka mbana tsǝtsǝswa ghǝnyǝ ɗa ka yaushǝ nǝ ghǝnyǝ cǝghǝnyǝ informa ghǝtǝn ka mbana mǝl mbwala sa zǝm mma hya zǝm wuma ka mbana ngǝrǝyam ko nǝ hyi ɗá yam ghǝtǝn nǝ hya nggǝ ko nǝ hya mbana ɗá nǝ hya nggǝ mɓǝ hyi tsǝtsǝghǝtǝghǝ informa hyi wa mbwala tlǝn shǝ nǝ ra tsǝrǝvǝ bwahi nǝ tsǝrǝvǝ nǝ hyi mǝl nǝ hya tlǝr mɓǝ makarata mma nǝ hya kǝl mǝ wa nagha hyi shǝrǝ shǝ ka mbana nǝ ghǝnyǝ ɗa ghǝtǝn kimbǝ tlǝn nyi mǝl hyi mǝyǝ kimbǝ hya wa tlǝn bwahi nǝ gha mǝl mǝǝyǝ wa nda dlyi na ka mbana pigyanavǝ nǝ hya ɗá wato tlǝn bwahi ra tsǝrǝvǝ nu nda mǝl wa igha swa wa tsǝrǝvǝ mǝ wa nda dlyi na wanja mbanǝ pigya vǝ ko ga minti twufǝ wato tlǝn bwahi nara tsǝrǝvǝ nda igha wa igha igha swǝ shǝ dǝzǝ tǝghǝna swa mǝl pǝdlǝm. Nara tsǝrǝvǝ nǝ nda mǝl mɓǝ na nyǝ nja wa tlǝn shǝ nǝ nda mǝl pǝdlǝm pa nǝ nda tlǝrǝ pǝdlǝm pa nǝ yara nurǝ shǝna wa gǝgi ˈyatǝghum shǝ wa tlǝna wurǝgǝ shǝ ga mǝyǝ mba tǝtuswǝ nda gi na ghǝzǝ wa tsǝtsǝghǝ ˈyawu nda tasu kwa zǝ nda jivǝ wa tsǝghǝ pawa shǝ wa ɗá yamu shǝ jiha dǝgha yam notǝ swa shǝ nashǝrya kimɓǝ nana yaki a notǝ swa na ma shǝrǝ swa na hya kwa na na yakiyǝw mǝ wa notǝ swǝ shǝ mǝ wa nutǝ swa na ma nuǝ wa yǝ ma nu nǝ hya zǝ nǝ ya nurǝ mǝ hya tǝ nda nǝ kǝla yǝ ngǝnanyǝ to tǝ hya va nja dǝ dǝmǝ nǝ hya va mǝl mbǝ natǝ dǝdǝm na ma hya tsǝtuna nǝ hya njihya swǝ yaugha ka ghǝtǝn nǝyǝ dlǝdlǝɓǝ nja kǝla ghǝtǝn panǝ hya mǝlǝ mɓǝ ghyi wa pǝ pa guki shǝ nǝ hya pǝpa wa ɗá yam shǝ wa tsǝtsǝghǝ swa shǝ hya ra nda dlǝdlǝɓǝ kǝla gunanyǝ nara ˈyaa hyǝ hya ra nda dlǝlǝɓǝ tǝ nda nja hya tǝ nda sǝghǝ kǝl zadlyi wa to hya tǝ dlǝdlǝbǝ kǝl ghǝtǝn nǝ yaughǝnyǝ nǝ kǝl ma tsu wa nya tsuwǝ duk swa mǝl nda pǝdlǝmǝ ghǝzǝ nǝ yaugha nǝ tǝ hyǝnya swǝ kǝl mɓǝtǝ hyi.

Hyi zǝ sara tsǝrǝvǝ nǝ mbwa dlǝdlǝɓǝ kimɓǝ nǝ nja mɓǝ nja wuma nǝ nǝ nda nja ra nda ndǝr a ndǝ mǝl njabǝbai nǝ nda mǝl ndǝrǝ nǝ tsǝrǝvǝ pa nǝ ˈyatǝghuma nu wu ma nǝ wuma nja nǝ wu ma mǝl sa ndǝndǝr ko wa hyi wu ma sǝghǝ mǝlǝvǝ nǝ cǝ nda rǝ tsu tla ˈyatǝghum nǝ hya bǝbǝyǝ ma nda kuma nǝ ma nda ngyi nǝ hyi bǝbǝyǝ mma na kǝ na ca ˈyatǝghum nda ghǝzǝ ra tsǝrǝvǝ nda rǝka mǝl nda ndǝr mǝ yaughǝ wu ma yaa nǝ gha tlǝ nǝ nda ndǝrǝ ma mǝ njabǝbai njabǝbai kǝ nda yaugha wu ma yaugha ndǝrǝw kǝ wum ghǝtǝn mbwa tǝ nu tǝ payi wǝ mbwa ɗa na yaugha zana nǝ na ai swa tǝntǝna mǝl nǝza hyǝ nǝ tǝntǝna mǝl i ma nda mǝl ndǝrǝ zǝyǝ nda mǝl gǝgiˈyatǝghum tǝ ghǝn yaughǝ nǝ wa yaughǝ nja mbwa ndǝrǝ pughǝ kuma nǝ hya rǝ mǝl ndǝr wu ma nǝ wu mara kuman nǝ ghǝ bwaya tǝ ghum.